Paarot kam colli sonndu wonta ɗon ndu daraja anndaandu ndu waawaay ndu neeɓa ndu hewtata duubi duddi. e ngel mari hunnduko cembiiko. Ndeen boo ndu waawa ndu yembina yimɓe.